Nkwata muswanki ninjeya ninja ninkuta amino nikwata ekyeyo nintandika okwe okulongosya okweya ekidaala awo nimpona zenti intandika okunonerya amaka ekyi egakola

Okusinzirira okumateka gobulamu gattaka oluvanyuma omukali oyo owabityawo omwezi owategera nti yebitirye kitaka atandikire awo akwaaba omudwaliro eri abasawo basobole okumukebeijja no'kumuwa ooh ooh amagezi ogokukola ebyo kukola.

Okusoma kubayambire ino luwakubade lwatiyanu nze indina abakwagwa bange banjaulo ate enfuna yange yona ekyukire ku nakubade enkyusire owengona ne enyumba jabazaire bange enkyusire ino

Obulwaire buleta omwana obutalia kusa nadala nga omwana alwaire omusujja oba nga afuniremu ekidukano kimuwa obutalia okusa ne nengeri ejjobitia ejjobitiamu omwana wo obukabwe okumukubba bulisawa kiwa nga omwana talia kusa

Abaana mubitundu ekya ewange emizaanyo ejebasinga okutaka, kusamba mupiira, kukola mizaanyo jabaana batobato, kuzimba bunyumba nebatandiika okola obunyumba bwaabwe, nebeefumbisya obumere nebatandiika okulia eeh.

Abakulembeze tibayikirirya okuva kuntebe oba okuwaaku abainanbwe okukulembera nebera eriwo eyindi kukyusa kyusya aah abanaibwe nga ibo abene nga balemereirwe kumirimu nadala obutafunira abainabwe bona obuyambi nadala okwikirira eno owansi okumanya ebizibu bwavainabwe nikyo ekireta obubenje

Aah Engeri mu okusoma owekuyambire okufuna ebyetago oluvanyuma lwa lwakusoma omuntu amanya okukola eki ekisobola okuyamba amaka era nabanga atola okufuna mungeri ensa

Ejange tinkumira mubanka olwokuba tindimukozi wagavumenti mbu nkuma mwezi aa aa ejange ejange ngitereka mukasanduku omwaka kuwaku njabankakuba nga negulira oba akate kange oba akabuli kange.

Amaizi agatali maijanjabiye tikisa lwansonga gatuletera okwidukana gatuletera obulwaire obwo okwidukana omumaka

Ah onaabe engalo wee wesana nonaaba engalo emirundi nyingi nga okaali okulia, owomalire okulia owobanga oyabire omutoyi, okuva omutoyi onaaba engalo owowona engalo nga mbiibi naaba, awo osobola okulwanisia endwaire endwaire.

Okusoma owekuyambire okufuna ebyetaago oluvanyuma lwa lwakusoma, omuntu amanya okukola eki ekisobola okuyamba amaka, era nabanga asobola okufuna mungeri ensa.

Embula lye mulimo lyonenele embeera abaana basomere nebafuna empapula aye batyaime iika batandikire kunywa injaye kubanga wawula byokukola era nekireta ebikolwa byobutemo okweyongerya omukindu kubanga abaana babula mirimu gyo'ukola

Okutegeera nga omuntu alina opureesya mungi, omuwona engeri ejjafukamu entuuyo, omuntu engeri ejjatuyanamu, atuuya nabanga okusa, tabaa tabanga Azakusa einu, nokutambula okweene aba taa tasobola okutambula

Omuntu asaanire okulambala omukatimba ak'ensiri olwekwewala ensiri kubanga ensiri jino jivaku obulwaire bomisujja ejjitakoma omumaka.

Kuno okusoma kunyambire, naddala amaka gange, olwokuba nti aa obuwavu busemberayo, nokuba okutegekera abaana omumaiso ejebalikwaaba, babe nga bona, tibasobola okuwonawona omumaiso ejibalikwaaba; babe boona, abetegekera okusa.

Nkali okufuna omugisa okwaba ku munsi ejobweru kasoka nazalibwa kubanga kitaka nga olina esente yingi ate nga wasomere ku

Okwesi lwesabiti abantu bonabona abatya okatonda baba baaba omukisinzizo nebeton nebaba omukisinzizo ne basinza omukama oba okatonda nebamwebalya obulamu batuwaire nabamwebalya amagezi nabuli nebintu ebindi.

Aah omuntu namasanyu gona gaba matono okusanyuka kwe ti ti tikubawo kutyo abere atambulanga nga musanyufu atambula awumbekere atambula oba abere munene owona nga aah akyukireku nga omubiri gwikire owansi uuh abere mutontono owona kuntambula nga egaine aira wansi

Okusoma kusobosya kubanga kubanga mulunaku esente yokuzimbisya amaka mukitundu, okusomesya abaana kwisomero buli kantu muba musobola mukitundu nga mulina esente kubanga muba musomere abaana baba basomera kumasomero ge sente nga buli kantu kibataka kaba kaliwo

Tulonda abakulembeze mukitundu kiyaisu nga tukozesa kwemerera mulaini nokoyesya bukadi

Kyangu okutandika ebisinesi kasita obanga olina kapito yo aye nebizubu ebindi ebyetufuna mubisines yaife owobanga otandkire tubamu nempalana walimu owempalana takutakisia oba nga otandika oti nga aiza okola kuleta birezi bye awo ebyokusilanya

Mbe tinsobola okukuba oba okwembesya kubanga ebyo byobyona ti ti ti tinkozesa tinkozesa tinkola nga ku be byobyona

Ekisinga okuleeta obubenje mungira je jenu e Uganda, nikwo omuntu okwetika abantu abangi, no kwiruka esipiddi enene eino nga tasobola okwe konturolinga nga ekintu kyonakyona kisalire emaiso ge, nikyo ekireta obubenje.

Nze nsinga kutaka matoke nigo agendya neganjirya amani nimpulira nzena omunda mudinti indire amatoke waire mazibu go kufuna owaisu eno

Gasi amaka agasinga okuyambira kimu nabantu nekitundu bona basnyuka oluwo buyambi abandi abatili abatali mukwesobola nibaba bona nga gabayambire nadala aba aba abali kubibi mukulya gabayamba okuba nti Bali kufuna emere

Bali ba mukwago huuu mukitundu kubanga ba bakolagana ate bali bamukwaago mukitundu olwo'kukuuma obwerinde

Amaka gange waliwo eprogramu eya aa UPE awo tufuniramu USE tufuniramu waliwo gino esente ejitwewola eloni abo ababa mu univasti ejo jona tufuna ku ate waliwo district kwota abo baba kumerit

Amaka gayina okubona nti buli lunaku eigulo nga bamalire okulya batolawo ebintu ebivamu amaizi nga ebidomola, amansuwa na mapipa kugangirya okubona nti buli lunaku nga bavawo bagala wo amanyumba gabu namakofulu

Aah ntera ino okulima omuwogo ne'mbooli no'bulo kubanga ebyo nibyo ebirime ebyetusinga okutaka emere yayo okulya ate oluisi nebitiyamba okufuna mu akasente nadala nga obulo no'muwogo

Niko okuyamba ku omwana owomunange yena abaire tasobola okwaba kwisomero, netumukwataaku nebumutwala okwisomero yena nafuna okusoma kwobwerere, yena navayo owansi yena naba nga abonekaku omu'bantu.

Entonya eyamaize ekyukire ku ino ino ino tigatonya bulijo gayinza okwiza mungeri ensa aye gabawo akasera katono nga gagota entonya ya'maizi tinsa

Omusaiza olina okumukuuma notegera nti ali'so mwana mutomuto nomuwanga buli kintu nomuwa yena ku nomutwalangaku mubantu kisobola ino okumukuuma nga ali kukola

Insobola ekyokwembesia nadala nga okubba emgoma eyolukenye injisobola ninjikuba nevuga kusa kweena abantu nebakina ne'basanyuka

Amaka gange gafunile mu kubanga buli puroguramu eiza omukyalo basooka babulya nti waina owali abantu abasomele ekyo kimpaire nga nfuniramu ino omukusoma omukyalo kyange.